אויב איך ווייס גוט וויזוי א הונט ווייזט פאר <hesitation> זיין <hesitation> אויב <hesitation> זיין מענטש... א הונט ווייזט פאר מענטשען אז ער האט אים ליב <hesitation> איז דורך שמעקן אדער לעקן אדער.. <hesitation> כ'מיין אז יעדער הונט איז אנדערש אבער לכאורה דורך שמעקן אדער לעקן אדער זיך אזוי ווי אראפלייגן אויף זיי און שאקלן זייער קאפ.